Tutie isola, une ndigahume kwilima, isola jangu ndianike, wundianike, jikotela ulusuva, une wujikotela ulusuva? kusudi ndipate umwanga pakilo, uvundiba kwikona.